Jꞌana ndithu chaꞌna thaguan thaguan see chan ya jie tuna thulo thi dathengi na yanchi tóna ndiajié nthatjia ngaxen na tha daxin taa jꞌan chujni tuundíana taxi tona thulo thi dikan na ja dathegui na ja geen jiña nthana jꞌana icha bichana thi thulo thi thuxi thi chunxi chujni chujni chja toana ngaxe muina yia tuchinajan nixi na nixi texi taguan toꞌan geen chujnía jeꞌeni jina tabangui na ndabanki binche'a ni geen thi chujni chan ncheꞌe jineeña na jꞌana icha bichana toan seen cha nchuba inkía nchuba gia yuu thin ncha xaguna bajia na dithu chaꞌna thi ndhata txre nato nana nditu chaꞌna taꞌan sen sen sen chan thi thulo jan ke ka tingaꞌa chana geeña junda chuchan nchuba gia nchea baxaxon.